Soro fili kha gana mé wori kha gana mé moula, adiof yakharé ké an aguértou nanti yigo kéyi moula, agana konŋa danŋa, atina diofi nthiarano, yigo kégana dioffa sarano akhani koni sarano gna danŋa. anati mpaba ŋi ké yakhané foulané moula, fabé ké na korossi, ana fayi, ana listekhara, séli aganagni ada raga télé domé ade ada raga télé domé ana tirindi sarano ntokho, anma anmana ko ampaba na ko anbogou rékhé nthiré gnani, sélé ganagni abogou rékhé ngue magna, anati lémé ké wara, léméké ani tokha nthiarano kou khalé ŋa, abogou rékhé nthiré nguéni. anati koni nlémé ndi ké korossi ndi fayi a siré gnani, ayimé linŋé gnani, ado khadi, aguebogou soro béni kha sér sirou gnani alay yékhini, wathia ké dougou na nkigni i sarano, ani faré nkhayi, kata ga faré nkhayini fina yo ana faré nkhayi anati ir séréworam rémé woramemakha iga moula, an anati kan lémé bané ana tokho nko, iré nŋa lémé moula ahh anati wathie kénkénŋa dougou daga kou bito mingara ndiabi, ana rémé ké khiri, ana tirindi, séla ir yigo guir dam mbaté nŋa, anŋa moule ba alinŋo léminé ké danŋ ama linŋo léminé ké danŋ, am mpaba nan kinéya, ana mokhon nko sakhé nda, sakhé ké kha alinŋe da ama linŋe da akha tokho kiné ké séfé gnay. Kha oga kiyé kébé lénki in mé wala sélagnay, walina mé wori, kou portable ni béni ga yéy sasa ganagni tinéy téy ado séfé kéna ri kata sakhé ma nké ro yigo wori dé osséfé o gomou nŋa moula ayimoula, ngama kori ké kota foulané anali ona khibarou ndaguindi, ona kégna kiyé ŋa. Kha gani lomou ndo wathia rémou ina lato mé, gani lomouŋa an nthiarano nguéra nkini séréssou igaran tirindi tane an tinaya ma anguari kini séréssou wali mpaba anguéri nkini séréssou kha wathia khalou angani réy aah angna ntokhéy.